Ankoatsin'ny fanamboara tantely, famokara tantely, mandray anjara koa amy tontolo iaina tantely rey satria manampy ny hazo, voankazo, hanome voankazo. Man- manampy ny hazo hamoa zany satria mandeha i mipetaky amy fole- amy folera raiky le mifindra amy folera raiky, le iny zany manamora ty fiteraha folera io, zany hoe ty famoà hazo io. Ham- mety mamoa papay io, mety mamoa tsoha io, mety pam- pamplemousse io.